କଂଗାରୂର ଟାଂଗ ଜୋ ଆଶ୍ଟ୍ରେଲିଯା ରେ ତର ବହୁତ ହୀ ମହତ୍ପୂନ ଏହମିଯତ ଚାଯ କରେଂ। କଲେ କୀ ତର ଜୋ ଟାଂଗ ଅଚ୍ଛୀ ହୈ ଥାର ଵାତଵରଣ ଇଥାର ମୁଥାପଲେ ବହୁତ ହୀ କଠୋର ଅଚ୍ଛୀ। ତର ହେଲେ ତର ଟାଂଗ ଅଚ୍ଛୀ ମଦଦ କରେଂ ତକୁଜୀ ବାଲେ। ତେଜ କୁଜୀ ବାଲେ ମଦଦ କରେଂ। କହୀ ହମଲା କର ଲେ ଜଲ୍ଦୀ ଭାଗ ବାଲେ ମଦଦ କରେଂ। ଔର ଜିନ ତେ କଠୋର <hesitation> ମୈଧାନ ଅଚ୍ଛୀ ହୈ ଥାର ତର ଥାରୋଂ ଭୀ ତକ ସହଯୋଗ ମିଲେ କିସେ ସ୍ପୀଡ କୁଜୀ ସକୂ। ହେଲେ ତର ଲଂବା ଟାଂଗ ବହୁତ ମଦଦ କରେଂ ଥୀ ଅଶ୍ଟ୍ରେଲିଯା ରେ।